अफणा मन थें स्थिर और शांत करना का वास्ता मैं संगीत समारोह मा जाणु पसंद करलू। साथ ही नया संगीतकार, गीतकार और गायकों से जाण पछाण बणोंलू। ताकी मैं ऊंका संगीत थें और अच्छा तरीका से जाण सकूं।